takuu ti íyaa yaa ñuu ntiu ku ti panili naniri sa´ra ña kuu ña satyo yo risa´ra ña ntiko yo ri satyae lu azúcar tyaelu ra sa´ra ntuu uvaa ri isiari ra kuu tyaeri nùù paan a kasi un yo ri sani kutuu, inka ri kuu ti ña tikua íya tika ra kuu sakui´yo ri´a ñaa sa´yo takui ri koe ña kee lu azúcar kee lu ñaa ka´ra ha´ra ñaa ntee ha kura ñaka hua santiu ni.